ia, bakà e! Man̈ana fihetsem-pô karà antsika olombelon̈o fo koa biby àby io. n̈y sasan̈y efa nivolan̈intsika teo rabosy, karà nataon̈y amboa. Irô zen̈y mahay reo meloko, misy lera irô ravoravo, misy lera koa irô malahelo, misy lera koa irô mavozo karà zen̈y, karà ataon̈tsika in̈y fo zen̈y. Man̈ana an'zay koa irô.